الحاجات اللي انا عنفضل نعملها في نهاي عطلات نهاية الأسبوع هي ان انا أي حاجة خاصة في بيتي نقدر نعملها في نهاية الأسبوع ابشكل سريع: الترويق ، التنضيف، الالتعكير، التعقيم في البيت كله. انا برضه نقعد انراجع مع عيالي الدروس بتاعتهم والوجبات ابتعاهم ونشوف هما عملوا ايه طول الاسبوع، ونعمل لهم تقييمات ونكافئهم. كمان انا ناخد اجازة من شغلاي وبالتالي باحس ان انا مرتاحة اكتر وعارفة نفصل ضماغي ونرجع اكتر نشاط مما كنت يعنيا.